Ny toetr'andro amin'ny morotsirak'i Italia igny zany e da tena mafana mandavataona fa ny an-tendrombohitsy kosa da tena mangatsiaky amin'ny ririny.